لو كان عندي قوة خارقة، كنت بختار قوة ال-الطيران. كنت أطير بالناس وأنقل الناس، <noise> أخذهم يروحوا يحجوا بيت الله الحرام. بنقل الحجاج، <noise> الحين صارت تكاليف <noise> السرف-السفر عالية جدا، وايد كبيرة! أرقام مبالغ فيها. لكن كنت أبا أطير وأخذ الناس إنهم على المكة وعلى الحرم.